<hesitation> Hevitry- Hevi-diso mahakasiky amin'ny piso, piso arakaraka couleurany piso koa arakaraka couleurany ndraiky masony, izy koa ôhatra managna couleura telo izy de chance zanyy rahabenazigny izy koa ôhatra telo ny couleuranilehy piso fao izy koa ôhatraa managna couleuraa couleura raiky fao surtout izy couleura mahintigny de igny aminjay <hesitation> kary agnaragna zigny aminay agny de matetiky ataon'ôlogno <hesitation> pisony pison'ny ampognosavy.